إذا تقدمت بالزمن أسبوعًا في المستقبل، أول شيء بحاول أتعرف على الأوضاع العامة سواء في العمل أو في العالم بشكل عام. ببحث عن أي تطورات أو أحداث كبيرة ممكن تغير خططي. بعدين، إذا لقيت فرص أو معلومات مفيدة، راح أستغلها وأستخدمها لتحسين وضعي الحالي.